Ah Fomba <laughs> fanova lasopy nentim-paharaza. Mora avao. Alanao ny legume ohatsy asia hena, asia persil, da somary asianao sakaviro zay, ampadevezy iny, la asianao raha mampiavaky azy ohatsy somary asianao henan'aosy kelikely iny la ao zay la tena soa.